Ny tohatsy da fitaova anakiraika natao hanampy ny olo hiakatsy sy hidina. I io koa da fitaova lehibe amin'ny fanamboara sy amin'ny fanorena, na io trano na sangan'asa hafa.